خزنده ګان ډیر ډولونه لري چي ځیني یی په لاندي ډول دی لکه ماران، لړمان، یخماران، لنډې، غونډکان، خادومې، شرمښکې، سمسارې، او داسي نور